நிச்சயமாக! நான் இன்னும் எப்பொழுதும் அதைப் பற்றி யோசித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். அந்த குறிப்பிட்ட இடங்கள், எகா, வெப்பமண்டல தீவுகள் அல்லது வரலாற்று நகரங்களை ஆராய்ந்து, உள்ளூர் உணவை முயற்சித்து, கலாச்சாரத்தில் தொலைந்து போவது இது சரியானதாகத் தெரிகிறது. நான் எங்கு தங்குவேன், முதலில் என்ன செய்வேன் என என் தலையில் அதைத் திட்டமிடத் தொடங்கினேன். நேர்மையாக, அதைப் பற்றி நினைப்பது என்னை உந்துதலாக வைத்திருக்கிறது. நிச்சயமாக! நான் இன்னும் எல்லா நேரத்திலும் அதைப் பற்றி யோசிக்கிறேன். நட்சத்திரங்களின் கீழ் முகாமிட்டு, ஒவ்வொரு நாளும் புதிய விஷயங்களை முயற்சித்து, உற்சாகத்தின் அவசரத்தை உணர்கிறேன்.